Cuaca re toma ngom karena ge duga cuaca bosa, sedaba mou-mou, coma wange sahu bato, cuaca malofo anggena ena maku tiali toma tahun moi tora.